Jue animal dun i'ixë yëch dun myët'sëyëbë kopkotyë madyë dun mas mëk pyëp ma du mabëbobyë a'ax dun mas pakyë nëkxpë yë ka'a jue nak yë ayoy mëk a'ax nyëkë pyëk ko'o animal a'ax dun i'ixë ko'o mya t'susayn pues jue nak yë mëk nak yë y mas mëk nak yë pyëkyë y madyëbë mas du bi'i odyëkam bi'i nëkxpë jue bi'i mëjk du xa'ajpë animal tuk je'e du odyëkam bi'i du yoy nyax kabë du mëk nyëkxë neyb yë ka'a.